Perdonâ l'é unna mainea pe mettise o cheu in paxe. Se ne fa do ben a chi-o desidera de ëse perdonou e a sé mæximo pe no avei da rouxia pe-i tòrti riçevui. Emmo dito che fa ben a-e persoñe però o no veu dî dimenticâ. Fâne a mente locale peu servî a no ripete i mæximi eroî.